ña kuaa ka´na ña ku ña kúu a yaña kasi yo tava ná ko kuesa yo kó nteini yo kó va´a yo kó kò´o kué kani yo kò´o ñaa a´su na kani ra ku´e yo riso nta sanantu´a kana ku´e yo ra ña ñá siasintua ntiu ñuu ntiu a tahua kúntiu hua ra ña va´a ntua va´a tu ku ñaa nte katyintiu kú tute nuni ntúu ka nteka ra ña íya kakunso nuni ku´a ya´ali ñaka hua uun sintiu ntiu skasuntiu nùù síoo ra ikara ntikontiu a nùù yoso ra sa´ra ña kiti ña nu ñu´u ra kúaa tute ña kú u´va ña ra ra kò´o ña vixi ko tyantiu núatyi sá mimi´a ra tani kitiraa rá ini ra ini ra koo yo a takuna ku´u ha taku ayanu kò´o kuesa yo kakayo ini yo a vasi mana vasi ntuku´a kúsuyo ntuku´a a´su ni kixiyo ra ta nintukasini tuku´e ra kò´o kanani yo sá yó tiu´n kò´o kakanani yo tyi mia kusu yo mia kusu yo kuni yo ntíka yu´u yo mia kuuyo ra kuni katyia kò´o ya ntee yo kò´o ya kuesa yo kò´o tyo sava ko yavani yo ra ñaka hua ña´a sintiu a´su ni tuku ta ku nté tute íkii´n nuni yaa ha tuku ra sanira ha sani vantua tuku ra tyi uu-m ya ntúa kuesa ña ku nuni ha yantúa ña nté nùù a tyo ta´na koera ra ntuvani yo ñaa sa´ni sakititu´a ra sá tavintiu´a nto nto tavintu´a ña sa´ra tyantiu íkiin ha nu takui kiti ña kiti ña ta nisintiu ni ntú vita ña´ra ika ra sakantakantiu nté kú ntesía ka ntesía u´va ka sakantakantiu nú kisintiu ra sa´ra nta kitimi ra sí ña kuu íkiin liha ra tani va´a va´a ni sá yu´u ntiu ntyantiu nùù yasi kuntentiu ra ña va´a sira va´a ntu´va ña ntésía va´a ra ika ra sa´ra sanuntiu ra tyantiu nùù yasi ra santikontiu luu´ra alu ini ra ini ra sii tukuntiu ra sa´ni vaantua su´sa tava na ko kuesa yo kó nté yo tyi taku nuni ka´ra ña ka´na núu ñuu ntayu kua´ra kontu´a tata´n kontu´a kee síaa ña tyi ña ñá ka´na nahua kuumi kava tixu kava xintiki kava ñaa tye´e ha ntákuu mi yuku ha na´na ra táyuu mitukuá núu ñuu ra ika ku´nuu kuenta tata´n ña li´ha kua sitiun nuni ka´ra ñatyu sa´va vaantua vatuntéka koo´yo tava ná koo nté yo kó kuesa yo kó a tahua taku ná ku´u ha taku tava ni ñaa ni ta´ya na ni kò´o ya nténa ka kò´o ra nteka ntuva sii na ra sa´ra ntani kuesa ná katyina takuna kaku sée ka taku ra nté tute nuni yaa ha nteka kò´o ña vixi ko kee nura tyi sá mii´mira ntéka sii na sá ntani kuesa na tá ta kau sée na a taanté na ntakú mia nto´na ra ntéka sii na sá ntu kuesa ná ntáni ntée ná